Eh, inta vitta l'é megio ëse freido perché se t'æ tròppa pascion dapeu e cöse ti ê piggi tròppo... in sciô cheu e ti stæ mâ. Ti te lasci portâ da-e emoscioin e ti stæ mâ. Incangio se t'æ se t'æ freido ti peu çercâ de mantegnî a carma e d'anâ avanti co-a teu vitta anche se succedan de cöse brutte, dimmoghe.